Dɪɪn koman yɛbʊ, dɪɪn koman bweda, dɪɪn koman kushuba, dɪɪn koman wecche, dɪɪn koman kaltinga, dɪɪn komau konno, dɪɪn washin yamba <noise>